Pɛ berɛ, yɛ berɛ bi a awɔ taa ba paa ara na afei nsuo ntɔ. Ɛduru pɛ berɛ a, ɛyɛ a, na mframa no nso mu ayɛ hye. Ɛno nti saa berɛ yi no ɛyɛ a na nnuane nso ɛho akɔ atwee kakra. Nnuane bebree no wo pɛ bi a, ɛyɛ a wo nnya bi. Nti ɛyɛ berɛ a, ɛde ɔhaw kakra ɛba nipa ne mmoa so. Ɛno nti yɛwɔ mmoa bebree wɔ hɔ a, ɛduru saa pɛ berɛ yi a, wɔtaa ɛde wɔn ho ɛsie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɔhaw a ɛwɔ pɛ no mu no, awɔ ɛne nnoɔma bebree aba no mfa haw keseɛ mmerɛ wɔn. Yɛwɔ mmoa bi te sɛ Puruo, yɛwɔ Atwerɛ, yɛwɔ Wɔ, yɛsane nso ɛwɔ Nwowa, Abommo, na afei Apan. Ɛyɛ mmoa bi a, saa mmoa yi nyinaa ɛduru pɛ berɛ a na wɔde wɔn ho akɔ akɔ sie. Nti ɛduru pɛ berɛ, wo pɛ saa mmoa yi a, wɔnhunu bi. Na botaeɛ ɛma wɔde wɔn ho kɔsie ne sɛ, saa berɛ no ɛyɛ a na aduane ho ayɛ den. Ɛno nti wɔkyinkyini na wɔnnya nnuane a ɛbɛha wɔn nti kakra na bɛwɔ no na baabɔ no ho ban. Afei nso, ɛnam awɔ aba pɛ berɛ no nti no, awɔ bi ano tumi yɛ den paa de kɔsi sɛ ɛtumi ku mmoa no. Nti ɛma wɔde bɛho sie.